Via zô an, via ohanina amzô na kôa hoe via atô kadaka afangaro lôka, na kôa hoe a ampalibe, ampalibe mbôla tsy matoy atô ro, zany zô dia agnisany a foanin'olona taloha fa tsy ary niohanina dia tiako andramana.